סאו ציין פוץ האלפט ארויס א ציין בערשטל. און די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז מ'נעמט ציין פוץ, מ'לייגט עס ארויף אויף די ציין בערשטל און אזוי- דאס- דאס איז אזויווי די- ס'נעמט אוועק די דשערמס, די באצילן פון די מויל, דאס מאכט עס ריין. און ס'אזויווי מ'נוצט זייף אויף דישעס אזוי נוצט מען ציין פוץ אויף ציינער.